Punna nakke iya cara-caraku nganu, a sassa baju <hesitation> anu rolo ku passadia, <hesitation> sabung na embere, <hesitation> sikat juga, sikat todo nampa punna rie mi injo <hesitation> injo pakeanku ku rendangi rolo <hesitation> kurendangki rolo lima menitlah, punna maingmi injo <hesitation> kusikatmi injo punna baju pute, kusikatmi punna soloara solara levis mange ku sikatki todo injo, <hesitation> biasa nakke bajung injo, bajungu injo punna salloa kupake ta tallu atau ta rua, jari gampangi ku sassa ka biasa nakke punna nrio a, injo-njo baju kupake a <hesitation> ku sassa todo ji pole nampa punna ta kan punna di sassa todo ji anremo di anu anremo nasessa taua attambung pakean nampa sikali dianu di sassa.